Izany no tena manome ora betsaky amin'ny fahavaratry lafa Inde any. Maiky sy mangatsiaky <hesitation> ny ririnina any avaratsy, fa mafana sy mando kosa ny aty atsimo.